Cultura Belgica <noise> guinoi <noise> mopeti combinación <noise> europeoreta ndie franciscano, holandesreta ndie <noise> alemanreta ndie <noise> jokope ñavae tembiu <noise> papafritas jarevi jokope especie <noise> täta joureta como mejillones jaevi chokolate, cerveza <noise> jokope jaereta <noise> guinoi arquitectura ipöra yeyevae, <noise> jaeramiñovi iaretereta tuisa <noise> yae oyeesavaera iru tëtarupi